په داسي حالات کې داسي وایم: بخښنه غواړم، خو ښکاري چې بټوه مې هیره کړې ده. مهرباني وکړئ دا شیان تر لنډ وخت پورې وساتئ، ژر بیرته راځم او یا هم توکي بیرته پر خپلو ځایونو اږدم او کور ته ځم او د بټوي سره بیرته راځم.